Eeh matsalaje jonde duniyaaru e beydo so a mauna, so a mawni a moftay matsalaaje lanyol maada, matsalaaje bibbe maada, e matsalaaje hore maada fere-fere.